Shi tandi dhilaadhila ne kutya ngele owa pula eefelende dhandje kutya agnes omuntu afa peni, ondiinekela otaaku lombwele lela kutya agnes omukadhona lela antukapo <laughs> he omukadhona gumwe ehole aantu, inafa, ita tulwa nomo kati ka- ka- kaantu yamwe ka, shaashi oku hole oku yola naantu keshe nande omuntu kemutshi, agnes ota yolo ike nomuntu ngoo, aye, ngoka omuakdhona gumwe ngu ali, ehole nande okuli oku, asimaneka aakuluntu, agnes omukadhona ngoka asimaneka aakuluntu, shaashi keenda pomukuluntu a kale inemu popitha, keenda pegumbo a kale inaakunda aakuluntu mboka yeli megumbo, nande oteend emondjil ka kala ina tsakaneka omukuluntu kuhe ndele takala inemu popitha nesimaneko, he nee oha popitha aantu nesimaneko, he ne omuntu ngele omukuluntu ohemu popitha nesimaneko shaashi mo- motshikwambi tshetu aakadhona oha- ohaakundu aakuluntu taatsu oongolo omanga aamati taya kundu aakuluntu taa komona komutse, nongee nge Nongeenge to lombwelwa agnes omukadhona lela ngoka ehole omambo he okuhole iilonga, keshe ngaa otshilonga tatshi longwa megumbo agnes naye opo eli teya etshi longe, shika tatshiya okulongwa, agnes naye opo eli, ye agnes, ngele oto lombwelwa agnes omukadhona ngoka ehole uuyogoki, ka kalanegumbo lyakaka nenge to mwadha ena iikutu yakaka, nenge yemwene akaka kolutu, aye alushe oha kala ike ayela, agnes ye kehole megumbo muna iiyasha nenge eembiga dha kaka, keshe ethimbo ngeno okuli ike piinima ya yela he nahe kolutu lwe mwene okulipo nale ayela.